Misy karazagna folera, egny amin'ny havagna akegny ahitan-tegna i lokony, de maro karazagna izy fa sy voatery ho voatanisa aketo aby hoe karaha voninkazo karanjô zany izy na hoe folera karanjô karaha zany fa maro karazagna folera hita amin'ny havagna akegny lokony.